بصراحة ما أبغى أجاوب بشكل مثالي، واختار الوقت، عن نفسي بأختار المال، لأن يوفر لي فرص راح يوفر لي راحة، راح يساعدني، أحجج أهدافي أحجج طموحاتي، أسافر، أغير جو، وناسة، أحسن جودة حياتي، وراح أجدر كمان أساعد الناس اللي حولي، وأستثمر، وأجرب أشياء جديدة، <hesitation> وصراحة أشياء مرة كثيرة كمان، فبالنسبة لي بختار المال بدون تفكير يعني.